Francia jaevi tëtä guaju Europeo, <hesitation> kua franses, jaereta nbaetï yaikuakavi, jare se mbaetï se simplemente mbaeti aikua kavi, mbaeko jaereta jekuaeño omomoe como jeko, jare oesauka vaera <hesitation> omboete reve kiapeva, kiareta bpeva, jaeramo se mbaetï aikua mbaeko ipörä jare jaereta oaïu, jare omboete hasta kua momentova.